Merenya akwanya akͻ ber pͻtsee bi mu wͻ abakͻsɛm mu a, nkyɛ mobͻkͻ afe apem aha akron eduowͻtwe ebiasa mber na wͻkyerɛ dɛ ͻkͻm sii no mu. Mepɛ dɛm mber no makͻ ͻnam dɛ ͻyɛ me dɛ nsɛm a wͻka no beberee nnyɛ nokwar a enyihaahaa nko. Ne dɛm ntsi mebɛpɛ dɛ mara so mobohu no pefee ama meetum edzi ho dase.